Noshiri khuchia mulukhasi oranyanga aba no omundu muelewane nenaye mala olamanya emi ma chiche naye amanye mimo chicho naba mundu we lirima amanyanga nemundu we lirima nanali mundu we lirima lichende lilye nende likhola lilye liranganga likhumanya umundu huyu ne omulayi nomba amundu huyu no omubii, ne omundu mnyala khumanya ninaye mumelembe nomba shiali mundu mmanya khumenya naye mumelembe. Nari mundu achama ekanisa omanya uno nemundu kata nendekha khuye shikhola liasa nomba sikhulikwesana upande wa libu kana tawe kho no oshili khutesia kenyakhananga umanye ikiwa ne omundu wa hasira nomba ali mundu olarii wa hasira tawe. Khe litekha lile si khutusiana lili na changamoto ya obulamu bwa binadamu. Ne nosili khusia khutekha khuye kenyakhana abebesi bebe omanye abandu bebe liya lilye banila mulaya shina. Niba solawa manya tawe sasa ni wachia kirosmi alachia mlachaka khumenya nendu bebisi bobo polepole luno ulamenyao lulakhumanya nesi nobamamanya balakhwoma mima chicho nawe nobasama. Ole khale ango ayo nerio abundu ba khuikhala neri abundu be khukhala omwene ola bola olekhala. Notukha abundu mmaisha kako bulano olabola sa khandi abwe sonyala. Khukhala ta lekha kholashina aundi ikhabi si yali yanje tawe. Noshili khutekha kenya khunanga umanye wanga musiani ochichanga ni bandu kabila shina. Shichila sekenyekha mutesiani abandi abekhe ta.